E wiyde Koppens leydi Habasha, e wodi ndungu e dyiman topol e nder lebbe Maris e Agusta e Desemba e nange e lewru Maris yaari lewru lewru julaye.